"O kēia kekahi mikini malo'o lauoho. E ho'ohana 'oe e malo'o ai i kou lauoho kawaū me like kēia: E ho'ā me kēia mea pihi; wela ka 'ea E palaki i kou lauoho kawaū a e puhi i ka lauoho me ka 'ea wela e malo'o ai.